ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣିନ କୋ ଆଖୀ ଥାଈ କୀ, କିତି କୋ ସୁଷ୍ଟୀ ହୀନ ପ୍ରାଣିନ କୋ ଉଧାରନ ଦେପାରୀବା କୀ। ଉତ୍ତର, ନା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣିନ କୋ ଆଖୀ ନ ଥାଈ, କେବଲା ପ୍ରାଣିନ ଆଖୀ ନ ଥୀଲେ ମଧ୍ଯସେମାନେ ଅନ୍ଯ ଇଦ୍ରିଯତ ଦ୍ଵାରା ଜଗତି କୋ ଅନୁଭଵ କରନତୀ। ଉତ୍ତର, ନା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣିନ କୋ ଆଖୀ ନ ଥାଈ, କିତି କୋ ସୁଷ୍ଟୀ ହୀନ ପ୍ରାଣିନ କୋ ଉଧାରନ ଦେପାରୀବା କୀ।